Ebimera ne'bisoro byahura obusasi, nyowe mukutekereza kwange nengamba ebimera ne'bihura obusasi habwokuba bwo'genda okatema nko muti nko'gwo, omuti ne'guturukya amaizi, neguturukya, amakamba hati aho kiba ne'kyorokya nakyo chisasire nko nko'muntu bwo'kumutema akaturukya omusahi naawe nayoreka nasasa. Then ne'kindi, obwokumara kitema okamara obwire orbundi chikaterwa omusana, chimara nekyoma, bwechikumara kwoma, nechiba ne <hesitation> nechitayamba.